مرحباً يا جماعة، اليوم راح نبدأ رحلتنا في المدينة، أول شي نروح للسوج الجديم، وهناك تجدروا تشوفوا الحرف اليدوية والأكلات الشعبية، وبعدين يمكن نروح نتمشى في الحديجة الكبيرة ونستمتع بالطبيعة، وأخيراً نمر على المعالم التاريخية اللي تحكي جصة المدينة، وأتمنى تعجبكم.